Stee kítí luli choko yua chii, kaasatiun xáátutí jena'atí chii ioo tu inn jaa tauutu tiun te este kajiakuu xaatí te kachiva'atí te na nanii a nteyuu keetí chii como jaa tuu este nasa todo tiempu io este icha kui te xii yuku kui te este nkítí luli ciii kasatiuntí jena'atí nava este nchuva'atí nteyutí jaa kuu este nii ni tiempu jaa kanta nteyuu keetí yua te nchaa sau tee nanatuu este nta'a yuku, naun naun tuu jiniyo naun tí'í kaayetí maa kítí luliun pero kasatiuntí, chii suni inn ntí'ítí kaa ja'a ja nani kaasa'atí tiun yua na va'a koo nteyu kítí keetí sava kuia xii inn kuia, ntasa nchaa na nani nasaa nchaa sau tee saa na naa jaa kui, kaayetu choko luli yua pero suni kasatiun xáá choko yua, cii este nteni nuu ntenu kua'ayo tee jachatutí, sa'atutí inn yau luli yua pero suni kasatiun xáá choko yua chii este nteeni nuu ntenu kua'ayo te kaajachatutí, sa'atutí inn yau luli tee kastaa xáátí ñu'u yua, te yua kachiva'atí te este nteyuu kaayetí